ס'דא אסאך סעזאנען ווען ס'קומט צו גרינצייג. יעדע גרינצייג האט זיך זייער סעזאן וואס זיי וואקסן דעמאלטס זייער גוט און ס'דא אסאך וואס זענען נאר <hesitation> אוועיליבעל אין די סעזאן וואס זיי זענען גוט. ווי צום ביישפיל עפלעך און <hesitation> בונדלעך, צוויבל, און ס'דא אויך בלובערי און בראקאלי.